Ko yakicham kich kimache kechap chaik, ko chaik komache komache sukaruk, mache cheko, amche peek, mache machanik anan ko drinking chokolet, ng'o kimanye ipaishen cheko, che komi cheko chepa teta, ako mii cheko chekipoe chekikechop, kikendonoun in paketit, i- i koyaimache itau ichop, indeni, itaune ch, ilali maat korok. kokakolal maat indene sapurie ma, akichuchukan cheko indene sapuriet kai, ko kuut cheko, ko kakokuut cheko komie ikany ii ko iindene machanik ak sikaruk sokochamukanchi korok, sikonam machanik, ako karuryo sikaruk komie, icheru peek ak chakayam kei ak chechoe, makindeni peek chechang, ak makindeni peek ko ko tutikinikitu sokwanyinyitu chaik, ko kakochamukania kunoe, icheru indde peek chekayam akirongnchi irongchi chai ii nini cheko kei, cheko chakainde sukaruk ak machanik, kochemukonio komie, ikany kochamukon kar ikachi karipu takikaishek taman, kochamukonio, koruryo, ng'okakoruryo komie, icheru, i- i- ikokaipune kapun kichungi, icheng kichungi sindene sichuchukanchi, sikoista ma- machanik, amu ma- maiyee chaik komii machanik, kokakoruryo kunoe, indene kokaindeni flaskit indene flaskit akiche aki anda kokaindeni kipiriket, nende kipirike, inyo iip akikombaik, i- ikochi piik kotokololong, kiee chaik kotokololong. ami istoi koristo, kokeny kokairook iamishei, iteshi i- i- isupeen chaik, ko chaik chu kwanyiny ochei.